Nyimu le wufuor nriki kuo buan abami e'tuomb belu le-bishi e'sam orue e'kie ochuwe beco ochuwue we opiel e'ye nde otor ichuwue, nriki sam orue nrue abo tuomb belu le-bishi, e sam orue ki e’ ki ochuwe ochuwe we obore ye wu ori leye nnyi e'rikisam nyimu le wufuor e'rue le she nri ki rue chie be dzang lisual besual eji nyi beriki sual iji ste ste ste befuo akuab e'e’ bema wur e'dzang e'tuo beleb, e'tuo beleb, e'dzang omuen ekuan e'dzang bielie, nde beri abe ki e'sunsuong e’ esuong nde e'ri ayi ki lam lam e'lum e'lam, e'lam kpoo e'lilie e dzang bigbangban e'buro kpoo le kisuom e'ruabo che e'yubo le libie, nyi e'riki lue le libie e'ma e'kper lishang e'ye opia, a're laba baba e'ri nten akpekpe, nyi mma, e'shebki akper nu e ruki buan ntchong e burki lishe, e'shebki ye rely mu ori li suongsuong e'shebri ye ri ki kiu fu odzang bian nkukubo, ki mu ke opielo e ki liba e'yuor nyuam e'kiyr binyin abi ye e'malo pia nyem kabo le wufuor bibie e’ nyi e’ pie e'wanuwanu kpoo abe ye e'pie bibie e’ aye e’ riki dzang beleb e'yuab ye bom ste e'chikie abebe kpo e'lue e'ma lilal nruo kabo sulisue binyin before leri binyin osuo e'suli le re binyin le ri bike osue e'suli Nyi e'riki pie binyin abie nyi ste ste ste, e"dzang bi gbangban e lue mpoum e nyi e e e piel bi me ki suom nyi pielo wa e piebi e’ faki nyi piebi wa nunu, ofe le nsuom omue kuor, ori le ya omakukuor ntuomabo, maki kese kun kinyin akia nyi e'chuli le ki nyi e'pie e'aymu le wufuor, e'she nu ki e machiblilal kelue nyi eriki chi fe mior e'ye le ome, ke ade oburiye liyel ki e'yur nyuam ki lenu liyel, nyi ye geri nlue ka bo mpomo labo ye bom ste ste ste mpuoto mputuo okem okem mfe libe le mom nyi ye pie ki e'yur nyuam nyi e fuo beren e pie binyin abi olor le likuanu ki e chu e’ ye lemputo nyi ye e'pie be